<hesitation> Kwa kweli nifulie hizo nengea ni sikukuu ya ivokunu konu fuchila va idinjibo au ni sikukuu kwa fuchiu, fuchi funga ramadhani misili thelathini, na inakyo nchele wazutulu fuchi fula eyamo, nkwa funga efo ninjile ambako kwa venda ishirikiana ifunga emizia kwa hiyo uchiisherehekea sikukuu hiyo, na hata sikukuu njile ni njichaa hane ni sikukuu ye chinja kole mlwa kajaniwa haele maichinja kole ni nguku, kole ni ng'ombe, teshe ni kukukuta kwa ntifumi kukunji du, kukunji lemi, kukunji ntifuliye, hano marieta ni mzuni yakuidi inji du nikuefuchi funga halafu fiche njulavi lakumkana ishinatika fuchi fupili idi njile nifue iyang'o kwaiyo aerile mlo ajali liochigenda ive hivi akanimbuya ni sikukuu, kana kola vile ndo ajali lei <hesitation> ni ni chinja kole <hesitation> yelo maichinja kole ni mpole kole ye ng'ombe nyama zoho shakula malimbe, ana achiruhusu waichinja na aikyo ntemi kukuta kweiveni bifomii.